د درسي کتابونو استعمال د زده کړي لپاره کیږي. د مختلیفو زده کړو د پاره که چیري هغه تخنیکي بخش کي وي یا مثلاً علمي بخش کي وی د درسي کتابونو استعمال د هغه د پاره کیږي. کتابونه څو ډوله دي. ځيني کتابونه دي چې د خلکو پر ژوند باندي لیکول سوي چې هغه د خلکو ژوندلیک وي. ځیني کتابونه لارښونې لري او <noise> ځیني کتابونه <hesitation> تخنیکي بخش کي وي د ساینس په بخش کي وی د طب په بخش کي وي د انجینرۍ په بخش کي وي. خو عموماً هغه کتابونه چې یو کس د یو مسلک زده کړه ځیني کوي هغه ته درسي کتاب وايي او دغه درسي کتابونه ډېر په واضع ډول لیکل سوي وي. او یو څوک باید د هغه علم یو څه مخکینۍ تجربه ولري یا یې په تسلسل سره دا زده کړي کړي وي تر څو په دا کتاب باندي پوه سي. هر څوک نسي کولای چې د یو علم درسي کتاب را واخلي او په هغه باندي په ښه توګه پوهه سي.